So tawi aɗa yiɗi wisirde tuurnawis, tuurnawis o ñiɓete e dow wis he ni woni aɗa yirla tuurnawis o, ni woni wis o ina yirlo, ina naata e wuddere nde. Wonno kañum waɗi ko tiidi tiidi ceertuɗi, ina yaha tan ina naata ene ɓeydo wisaade.